<hesitation> toh mai manahèdg ah mprèk ntègai mai nslèmbada mai ga salah ga man ntsukdugèd nga ntsukdwugèd. èh slèmbad ga è ga mbutsa'giga, èun mbutsa gè aiga mvusta mvugwa, èn mvutsa mvagwa èiga nvud skwi karya èh mvuga èiga nta, ntè na nga ai ga mbuɗz ka nyèm aisa ndèha gèiga nyom aisa ntè ndav mpèts n ntè ndav mpèts, èh dèig, ga èi daga ntsaka ntsèvalga mai ntsa ntsèval kuma ai shkè mwi man daidai ntsukdègèd n ga aisa gaga alwala ga ai tsukdègèd ga èh ga salalah ga ntoh mai ga skwi ga man nkarfè fad sa èh zha mvuch. nvagwa èh mfyi ndaf dokwudè pa, èhn mfyi ndaf dokwuda npa ngi mpèts dokwudè' è gi ntsukdègèd ga èh gi skwisa ga ai ntsiri zhigilè ga nwa zhègilè ga nzi sata zhigilè dan mvan shèf lafiya kuma zhigilè ndè ntaka nga èhn wahala nga man nga siya ncivèd sata zhègilè ndè nwunan dèi èhn agwalinga musulmi zhigilè dè ntèkèhiyatè èhn ntiri zhigilè èhn ndi mvar toh èngi nlèsha'a aiga salah nlèsha ga èhgi addua ga mènahdɗ nshikenan mana nhèd nsai nzwuynè.